Një nga keqkuptimet më të zakonshme për macet është se ato janë kafshë të distancuara dhe jo të dashura. Vërtet, shumë mace mund të jenë shumë të dashura dhe kërkojnë kontaktin me partuna e tyre, edhe pse priren ta bëjnë këtë në një mënyrë më të rezervuar sesa qentë.